عشان تخيط الزر في قميص <hesitation> اول شي تجوف شنو أي واحد يعني ملائم حق هاي القميص وتبتدي تحط الابرة في الخيط تدخلها في هاي الزر وتلفها بنفس طريقة الخياطة الاعتيادية على المكان الي تبي تحطه فيه